Bon bangladees eɓe njogii hono bambu en. <hesitation> <hesitation> ɓiɓɓe leɗɗe, kamɓe duu eɓe kuutorii ɗun sanne. <hesitation> ndefuuji maɓɓe non nii ciforii. <hesitation> banngal anndal an min ka. Ɗun woni ko mbawmi sifaade hen, ayo fey tawaama foɗɗun anton ko mi anda.